Yani, faltiko faltil fergi marata, nusi saal falechir marata, saa u nosil fachiru marata, saa kamilka menja, hammamla tora, kiti ghaira, inga fokir, manga fokir igosa ui libsa facha, werweaka gablijru saae, saa u nosi galangoso.